Chen inten kinwojel t'an Itza' kinwojel t'an, kinwojel kastiya kinwotoch inpaalaloo' kuna'tikoo' tz'eek ut'anil Itza', inwixch'up xan, la'ayti' kuna'tik tz'eek t'an ma' ub'o u- una'tik tulakal chen inten kinwojel t'an kinwojel kinna'tik tulakal b'a'ax kuya'lb'älten ich maya, inten kinna'tik tulakal b'a'ax, t'an kint'änäk b'aylo' b'ax b'ix t'an awu'yik intech b'aje'laj b'aylo' kin- kint'an.